जा हौ विदेश मुँजे कोकी हर्चे जला। तो हौ विदेश के पुलीस थाने पुंद जांडा। तब औ तिनुक बोल्डा कि औ असा असा आ। मुके अटका जानो।